أول شيء الله لا يقدر أنه نرجع بال-بالزمن لورا وتضيع الطاقة وما أدري شو هاي الشغلات ال-ال-ال-وايد عجيبة وغريبة، لكن لو إني <hesitation> اضطريت <hesitation> أعتقد أنه نرجع نعيش على هاي المصابيح الزيتية ما أدري شو اسمها الكانت موجودة <hesitation> منذ القدم ما بعرفها.